To hen ga̱ yol na̱ hen fier a ga̱ yil mun-pang pua-nang, muap la hen adi, ga̱ yol na̱ mukat mu yok bak de lu time ga̱fe na̱a̱n men mut baba men mang kum mu nin nda men hok ga̱fe wa ga̱ nilat ma̱n ɗe di, ma̱n de di pe ga̱ɗe men. Ma̱n ɗe ba ma̱ kat hen lan di hen yo ga̱ ga̱fier, ma̱n ɗe ga̱shak nɗe da na̱, ndana̱ run hen bi nasara, bi yil, mun lang mu muan yi mun lang mi kalak yi, ko mo ma̱ leng ma̱ shin yi ga̱ shak, kafin naan ga̱fe mang kiaklang ni nda men hok. Naan ga̱fe mang kiaklang muk ma̱ leng di, hen lang hen tong kalak yi la kat la mar hen muan hen shin la mar hen shin ga̱ nang hen kat sol hen kwat, hen yil gwen kamo na̱, komo hen ni gwen koma̱ ɗe de na̱. Ama a kat ga̱ kat shit hok, hen bo̱o̱t pa̱ kat shik hok ba. Bi ga̱ sa to hen dok tem pa̱n nda men kafin ni muut, hen ni gwa na ko la kat shit ba hen wel ba, hen gode pa̱ naan, ama da̱a̱n bo̱m ga̱ bo̱m bi gurum hen tong bo̱m ba, hen dinga bo̱o̱l a nda naan ɗe ga̱ dinga shin koma̱ ga̱ ep war hen, biga̱ sa to bi ga̱fe la tong shin Hen ɗe bo̱o̱l an da naanm abi ga̱ sa to henb zem yane yi lang na̱ bi na̱, hen wel nɗe bi gurum ba, hen bool bi gurum a, hen la kat ko la nera sar an man, ko la a nera ya gurum an man man an man aas dok muak hawap, biga̱ sa to hen la ɗe, ga̱ yol na̱ fier hen ga̱ ga̱ kai time na̱ ga̱ de na̱n na̱. Hen gode pa̱ naan, hen ga̱ wel nɗe gurum ba, kuma hen ɗe zem ɗe ga̱n nda teng naan de tong ga̱ na men yi. Ga̱ yol na̱ da̱a̱n la nkong na̱, hen, hen a ga̱ falak ga̱ shin mar, hen ga̱ falak ɗe ga̱ shin koma̱ ko la ga̱ yong hen ga̱ par, hen bo̱o̱t ga̱ muan ni, nie ga̱fe hen zem yane yi ga̱ɗe na la par tong ga̱ dya muk ba ama la ga̱ par ni tong ga̱ ɗe ga̱ pa̱ na̱ bi ga̱fe na̱ kat ɗe ga̱ kat sa̱ sua. Nɗe gurum man ba, muap la na̱ ga̱ muap tong kwal muap yin ga̱ bi ga̱ kum lang nang na̱ lang muap ni. While kuma ga̱ ga̱ wel da̱n ɗe gurum ba. Bi ga̱ sa to ga̱ yo na̱ hen zem nie yane yi yol na̱ bi na̱, hen wel nɗe degurum ba, he wel ga̱ bi gurum ba, ko wuro ga̱ na pa̱ le muk, a bi ga̱ sa to a nie yane yi na̱ to